re be chu e O-or nlpio na be gbere koō n chu ē nn̄e nu do ma didor <hesitation> o ku re kara yin itaā e re nni re do re be bor era n̄ni, osie ya ba na gbo epeii, but ajure ēje se bāa gbere kōo. epeii rebe tōo jāa ē Ōronpio na ru, re he ya, so wa ēē poru owa won so turr wen epeii dor ru bo perōo owa dor so ton, epeii boru wa gbo, wo ka tita a bele ē wa fi ma eka yo, nja dor re se obele ē a mmī dor re se oka wa, okabira nu eji yo e ka cha dor ru tor, ē ē ēyo npio yo a bere ben̄n, rol ke kēe epeii re clor ru clor ru bo, be nu la maro ku be epeii re baba tōo jāa ē Ōro npīo O ka ā hor mo wen gwa otor O gorre be ra yayah do koo wa ie eporo owa onne ro sa dor ru egbere a jor yen osan dor, epeii re don ra be bor, epeii re be tōo re ra baā laā ōow gwa ru a Oow ri ju mma ki chu- waru, ō ka ka pēe ā ho nn̄e wen nn̄e to faa ej̄i, oka ka ra pēe a ho nn̄e nn̄e ka kara bo hō kur kāa si kpasa nbiye, kaā se kpa sa eka ē, edaā epeii re gi ton ru bo, bere dāa curu wa gbowa, wen se osan re fifiyāa, so obari a kōo mo be dor ma ye n̄ni epeii ebaba ara ru sel, ēe ēe epeii re baba toō araru mo nu re ebei raka aju wen nni ku ma epeii re baba toō nna ē ōro npio, epore nu ra nn̄e ye ē ōro npio be to wa dor ru obari se, wen epeii ēj̄eē re bo, waā gbo kaā nu re ka nn̄a ej̄ej̄e ru bo, akāa nu ru ka na. buti okara dor ru obari yoo wen se, wo ka leya olēe ya kpa-kpa te tta, egetta yōo ka cha n̄ne se ajure dose ru e ōro npio dose ru, chu chu wen ba na e-den re epeii ro ka kpa re e ba ru bo, bo ebei, ku epeii, n̄nere e oro npio ye, buti epeii se kusa nn̄o re baba toō n̄ne ru e ōro npio re Ayoo na a bi nāa re mi, bja ku ē Ōro npio ku ru nne re dor rubari sūe, wen obari ka n̄ne ajure, buti ē bo ēbei kōo mēe epeii dora ru bor npio ka oro ra, ku nn̄e re eprii doru bo, hor re npio yo ka oro ra be koo, to wa yea ke ma Ajure de ru, chu nna nna ru obari kāa na re wo wa n̄na tann nu ka tare bo lo, wa chu e ka yo wen bo obari, bo hor ra ajure re a re epeii ka ba se ru n̄ni, So sa yo nini ma dorre sese ku ma epeii re ba tōo nne ru ē ōro npio JeJe n̄n̄e ru l ān nuru kpa ra be dor ma yen̄ni